Oh thonë se ë pishku çë ndih la memoria, të ndih trutë, e thuhet se kur një ha pishkun isht e merr fosforu e u fosforu thonë se të ndih të kujtosh shurbiset, la memoria e gjithë këto storie.